مشروبي المفضل هو شاي الكرك. طريقة تحضيره سهلة ولذيذة. أول شيء، تغلي الماي مع جاي أسود، بعدين تضيف الهيل والزعفران. بعد ما يغلي شوي، تضيف الحليب والسكر وتخليه يغلي مرة ثانية. بعدين تصفيه وتقدمه ساخن. طعمه لذيذ ويعطي شعور بالدفء والراحة.